Ddǔddù ní dzá à jì nǔ ma ddǔ nú ddù ní dzá ka chùw ma ddù nú ke ya à chùw ma rútsò djú ro à jì ma měy wá nì tuw jì à jì ma kǒw kòw ní kpe ma ngú ma bbâ ma ngú rà fú ji rù nji ma bbâ fú nì chú ndèymí ji nì kwó ro màtsá ma tde nì fǔchú pbò ma ngú dey nú ma bbâ

À nì lǎní ka bbú ddǎwà fú nzòw dho ndeyní ndrǔ dhǐ vukávu ní ì rónga nà ndeyní ndrǔ dhí nyǔ'wiy déy chěy ndeyní ngéyngéy ní dhi fu ndèy drŕ nì nzòw nì nzǐ à ká ndrǔ njèy fú nìchú nì ddǎwà mí lò-tey

À nì lǎní lò dhòdha màdhí nzòw dho cha ndèy dho jì nì à nì tuwtsò ddì nì má mà dho ndanà nzòw gwiy ndrǔ tsǐ dhǐy djú lò cha ney ka déy nì ddiy jì à nì ddì nì tuwtsò má ndèy dho bba dhìy à dho ley màdho dey lèy ní mb nà nì

Nzòw dzúw nì dzuw jì nì i màdhí bba ó nzòw dzúw nì mùpírà nzòw dzúw nì ngiy pèydha mí dzuw nzòw dzúw nì tùkùlúkútù nzòw dzúw nì ee gbàtdà nzòw dzúw nì zžká-zz̀kà-zž ì dhokpa kìdha mí dzuw

Nzǐ ka nì jǐ dhì nzow ní nzòw sǒmú Dhì nzòw ní nzòw nì ì kǒw dě ddù wà ní ddiy nì ley ka nì ndrǔ thǎ dyi nà njàddí mà nì ley dhì nzòw ní nzòw nì dhǐ deyddù à ní ì gòwdha mí sáwà ó

Tà lâ la nì ney fú lò chú lêy chěy ní lò nì ngǎ medíya, medíya ó lò í nì ó lò ró lò tdràdha à nì klǒw ddu dhò lònì tsàkà fú lò ó

Ma zow nì Bibilia ma zo nì màtsá bǔkù à lee njàddí sânà ma ra nì teré djò àa mupira dzuw njaddí sâ nà ma njey nì njí thókpà bbakà ó nì lěla djúnga tsùwdha mà nà towkì mà rónga krr̀dha múnà njàddí sâ nà kee ma ɦíy nì ɦíydha ní ma rónga shǔ ndanà

Déydha ɦiytss-ní-li nà ddì nì mí lǎní nga nì lò tde nì ngǎ bba ó Déydha ɦiytss-ní-li nà ddì nì nà nì nzòw má à gòw nà nì fú nzòw nì wá ddì nì lò nà Déydha ɦiytss-ní-li nà ddì nà nì lò nì dyǎ lò ddí nì ngǎ má ka dho nyì kàò dhi mbàdha nà nì

Lidjòkpa dja ddàdha gwíy nì bbalè ngéyngéy ní lò nà à léy nì bbalè tsi nì ngǎ ndèy tdè ì dhí bba ó nì lò ró lò wá nì tuw ò luw lǎnà

Dhǐy njèydha ddìngaó nì rà ley nyì rà dey rr̀dha nà nyì rà bǎdjèt ddí ley lǎní dzá dhǐy njèydha ddìnga nì rà ley nzòw dhí lò ró ddí nyì rà lò ddey ddì nì li-chuw nà fúddiy chú ká nyì nì dhǐ njěy ddǐngǎ nyì rà nyì dhiy fú ddiy má ndèy shì nì djú

Internet mí lò njanja símù nì ngéyngéy njàddí símù nì ney dùdú ní símù njàddí símù nì dròdró ka nì iy smat phone ní símù fúnì mà òluw chu ney internet nì njí njěy í dùdú ní òluw à nì njěy nzǐ à ka ná ma léy data kě ngǎ data léydha mí mb nì ro à kà ná ma njěy ddu fúddiy dho chǔ internet na njí njèydha mí dhǐ anì fu rútsò djú lò mà tsìdha nà rútsò djú lò mà tsìdha nà

Ma njey nì pà děy fúnga dzzdjú ma njey nì bbalè dhí ngéyngey ní njí jì cha ney ndèy dho mb bbu ma dhò nì ndaní ma ngú ndanà fú nyù dzz̀ fú nì nì ma njey nì ní tuw nì fu

Krismas ddù mí mádha mà njey nì ǐchú mà njúw nì màtsò wá ddìnga ó mà ká ddiy rò thì cha nyùdha ní nì àa mbr̀dha ní nì nwǎngú mà nì wá ddìnga ó nwǎngú mà nyù ŋà nga ro mà mbù ŋà nga ro hwî tsùw mà ò mà lòw mà bbì bbìní

Ya cho mbu nì dzzdjú ma rà jì ma déy sárŕ ní dza nà ma sš sárŕ ní dza ya ma ss̀ sárŕ ní dza ma chó màtsá nzòw ddí rǎ sukul ò ndrǔ rǎ nyǔ'wiy chùw ndaní ya ndrǔ chùw nyǔ'wiy lǎní ndrǔ ddí ka mà ma rr̀dja cha ma dey lò njěy nyǔ'wiy nà ndrǔ ddí drř ddíyà drr̀ ní nyǔ'wiy nà ddíyà njitsò djò

Ddrà-dzà dho mà tsotso kwo màdho mungu mí lò tdràdha nà cha ngǎjìní lò má mà dǎ ndèy òluw nì róddù nzz̀dha nà màdho ndèymí cha lò má ney ndèy nì rǎ ndèy njèy màdhí kanisa dzà ó nì dhòdha nà màdho

Ndèy ɦuwdjò nà tǔw nì ddiy léy nyi chuw lǎní mb à léy nyi nja nyi lǎní ddiy ní bbalè kàó ndèymí nyi déy ndèy nì ddiy nà nì li ní

À jì mà thǐ bbakà ó nga déy ò ní lǎní mà klǎ fú lironga gbúdha mí dza ndèymí cha soronì nà funga kpa mà léy ò ní lidhotso gbúdha mí dda déy ò ní ney ndèymí ndeymí sàvó nà

Pikipiki nì ney mutukari nì ney gǎr nì ney fúnì màchú nì tǔwtǔw ní ddiy má ì bìdey aksìdèt nya Uganda ó nì ndunì nyi chuw bbalè nì kǒw ǒmá nì tuwtsò ka nì tsǐ nzǐ kaní kǒw ŋǎchú ní ka rà tsì ddí nzǐ ngow chú rà tdè nú ngow fúnì màchú nì aksìdènt mà nya bbalè nì dhǐ wánì ddiy nì ndèy njěy swàní

Ya mí lò nì chow mà dhó si mb nà nì mà dho mà dhotsò kwo ndaní mà sí fú lò gu lò má ndèy mba nì ngéyngéy ní lò má ndèy ngúnì shì ley màní nì lò fúnìchú à tde nì ngǎjìní lò à rà ngu jì cha mà làyi ró ndèy shì ní lò mà kwó à dhotsò nù cha mà nì ney nì ddiy nà

Mà dho mà dhí pbúw ó lò nga nzòw dhò nwǎngú mà dòw kass tsò ró rwo nì mî mà dho ndruní ndèy déy ndèy njěy nì lò dhò nzòw dhò

Ddǐnì mí lò à ley bbalè nì ndey dhíy nà ndíy nì rù tho mí rù ddí nja nì ndèy lǎní à ngu nì bbalè ddí tǔw mí bbalè ddí ngú nì ì njà ddíyà Mungu ró ji nà dǐchú cha nga ndíydha tdrà ddiy níchú

À rà thǒw bbu ndèyli ò ndeyli rà lò tèy swà nzá ndèy kâ nì à rà ddeydha bbu à dhò ndèy ka jì nzá ka ndrò ndèy á wò ndèy ka nì njǎ ngǎjìní

À nì jǐ mà ndèytsò mà nì ɦwí ɦwi ro ndèy ss̀dhànà mí lò teytsò nì i ddudjú ddù à nì dhi má à bbíy nì vi ò luw nà nì rwo nì mî à nì ddiy má ka nyi ss̀ kà chèy njǎli rò à nja ndèy nzow ní nà nì gbow nì mî kà mba nì lò rr̀dha bbalè kà ò

À tà mb chuwdha mí tuw ddiydhò bbiydha tdè ngǎ cha ka ra ndana sǒkò mà ò luw nyi dzź nyì mí ddiy ó nga cha ney nyi dho ndanà mbr chùw nì

Déydha ngǎ dhǐy ní nì léy bbalè ngû gbudjá ní bbalè nì ì layí dhí ddiy ddǔw nzá ndrǔ dhî ní à lêy bbalè ndrò ì ì làyí nà

Nyû jì má mà bbinì màdhí bba ó nà nì nì lǎli, kwíy ngǒwra, dhùw, labolu kǎwà dhùw

Dhì ní ndrǔ dho li djòkpa ddàdha mí njí njèy ney dhì ní ndrǔ dho ddǎwà dzà ó dhǐy njèy ney dhì ní ndrǔ dho dèy ney MP ní bbalè ní chú li kà ó

Ya nzá nyi bba nyǐngá dzakǎnga bbǔbbú ro ma gbú nì ma nyúdda ma mbr nì chǎy kóno ma rà bba kà ó nga bba rǎrà cha dhǐy má manì rǎ ndèy dè nì nà

Ndaní ndrǔ tsǐ ndanà ya ì nì dhi nà yakě ì nì ngǎ dhi nà ddiy fúlò rà ìtsotso kwo ì ra ra ndanà ya dhi nì ney ì rà da ndana ddawa lòw ya dhi nì ngǎro ì rà ngu tsì níyà díyà ngǎ mà nì dhi nà ddí à nì jǐ mà bbǒ mà rónga mà njěy ddu?

Djow-djá pbo nì ìdhí nyû rónga kǎkà róddù í lò jì nà ddì nì à ji nyi dzž tsúw nyi nzǐy dda nà nyi jí djònò à nì jǐ nyi thǐ ddiy nza kàtéy nga à déy ngba nzánà ngéy ní lò jì kà rà tsùw nyìmí nza ò

Ndaní ì tsǐ ndanà nyìdhí jǔw nì ŋǎchú nì ddiy

Nzòw bbí nì mupira mà njàddí dzuw nì nzòw dzúw nì ngiy nà nú nyi chuw nzòw dey ì dyi dyì ní ngiy mà nà fú nì chú nzòw nì dzuw nì dzuw djì í cho nǎ nì dzuw nì nú fú nzòw dzúw nì ke nyi chǔw fú dzuw ddí nì ndrǔ nì dzúw ndèymí lǎní ì dyá si nà fú nì nú dzuw jì ma nzòw dzuw nì mà dè nì nu

À ji nyi dey lò bbàdha nà nyi lày ró ndaní ndrò ka dey ngǎ nyì kà ó fuli nà nyì ka dey lǎní nyi tsò gbádha nà nzánà nyì ndǒ nyì nyì kà ó

Nza ó njí njèydha dhò ma njey nì njí djow nà, ma njey nì njí lǒ nà, ma njey nì njí sà nà, ngéyngéy ní nyù tsò njúwdha dhò ma njey nì njí tókò nà

Tsúw ngbódha màdhí bba ó kà sà lò ǐchúchú à lêy vi rakpa nyúddà kà jì ndèy rú ji kwódha à nì klǒw màdhí lò dho súw ngbódha màdhí bba ó kà sà nì lò nì i à léy cha kàlíy ma cha mà dho chùw kà màdho ndanà nga rr̀ nà nì kà nì ngǎ

Fúddiy wá mà nì njěy ndaní cha nzǐ mà sǎ ndanà lǎní deydha mà kàó nì

À jì mà dzž ndrǔ dho bǔkù kàlámù nà mà dzž ndrǔ dhò yǔnífòm mà mà měy ndrǔ dho bbiydha mí ddiy gbè gârr níchú nì ndèymí mà bbú ndrǔ dho ddiy ma cha ndrǔ jùw ónga nì jǐ nì

Bbalè ddéy nì fú dhì nzòw ní nzòw ndrǔ kwò màdhí yǎdha ndrǔ-djá mî fúddiy ndrǔ ddéy nì à nì drǒngó ní do ní màdhí yǎdha djú ddu djúddù màdhí yǎdha à ùw nzá dhì nzòw ní nzòw ndrǔ tho trǒzì

Nzá ma bbà mà nzángá bba bbǔbbú nga nà ní ma njey nì lò tde nì i ma shì rútsò djò à ji ma tsǔw lěylá djúnga à à dzá nga ma tsǔw à à ma tdúw drr ma mbǎ wǎtò wánì lòtsò bbǎkǎ nì ma njúw ya ŋà ma sî fú lò ro chú ma rà bbiydha pì

Zǎ, rù nzòw ró, ma dzi nì zǎ, nzòw dhoró ma ndo nì wá mbr ndrú rǎ ndanà soda mà mbrr̀ mà nyu nì nga lǎní ma déy nì lǎní hìytss nà bba kà ó

Njàddí nzòw djòkpa nì ngǎjì ní fú nì chú lêy nì ndey à mba nì thǒw nzòw djá ó fú nì rà ngu djì fú nzòw djá nà ka njúw ndrǔ tsò ddìnga ó ka gbǎ ndrǔ tsò ndaní ka njǎ lò mà cha ndey dho ndrǔ kǎnga ngù ví ìdhí nzòw nǎnì ddudjú ddù ya ka bbà ndrǔ funíní ndrǔ rà ì dhí nzòw ddí gù fú nzòw rà ngu ddíya ngǎjìní nzòw ní wá má ì rà ngu wánzà ngǎjìní ddiy mà njèy

À kà mà dhǒ nzòw dhò wá nì pbúw nì ndèymí lǎní nga nà ndèymí ngǎjìní nga nà à kà mà njúw nzòw tsò mà dhǒ ya ŋǎchú ka déy ddiy màdhí pbacha ó

À jì mà tdrř mà kuw mà gbú mà rónga wánì sâ nà dda nà à déy lǎní mà gbú màdhí rù à dě ní ngbá ndaní à tdówò ní mà rónga ngòwdha tsò

Lò tèydha ndrǔ mà dè lǎní li-chuw li li-chuw nà à lêy ya ndrǔ îy mà ddí à jì mà kwó fú ndrǔ mà tsotso dda 'wìydha mà nà, rù údha mà nà nyû mbàdha mà nà wánì lò nì jǐ mà njěy ndaní cha nzǐ mà sǎ ndanà lǎní deydha mà kàóddù

Nza ó njí njèydha dho ma njey nì njí sâ nà ma pwo nì nga jow nà ma bbi nì ma pwò nì nza